الحيوان الاليف مفظل تاعي هو القط انا نشتي القط، تحيا القط وين ما كان، القط نطاط يلعب مع ذر زين عينيه باهيين، كيشوفو عقبة ولا يبرد القلب، يبرد القلب ويبرد الخاطر تحيا القط فين ما كان يا خويا القط انا نشتيه، <hesitation> حيوان متربي وما يوسخش.